Napsyɛsɛ tuma alemaa bua tafɔne kele, kafɔnta titɛ syɔɔ elɔ imɛdzi. Nimaa mutaa, me nyaa ɔfɔlɔ. Mu itsɛɛ buaku syɔɔ kɛdefu kɛame edzi <hesitation> sgbaɔgbaani dɔɔ, me ya kutu yɛɔ <hesitation> susuwulakɛwi, ewi dumu ata me e ayɔkufumi ivi. Kufu ayɔ kufumi ivire buala me enyuiya aloo yakutuyɔ ata, uhɛ, susuwulakɛtɛniwi, ewi me kenyiia mafɔnaka ku afɔnta titɛ syɔɔ. Mu imɛdzi kɛdefu kɛa mɛabɛrenume ɛkɛdiniɔ du kunwafɔna Kɔdu nijo; abɛ tatɛkus du nijoɔ mafɔnaka nune wɔɔ lafɔmaku imɛdziɛ ta kɔnɛdɛfu kalu; bua kayɛ tatɛkus kɔdu nijoɔme afɔnaa nu lafe ku imɛdzi makutu bɛdefu kɛ. Kimɛdziabɛdefu kɛa, wɔlɔdini wɔfɔnawɔɔ ata, ekɛle awɔli atamawɔls ivire matsɛduu nɔyo, afɔntaɛ bɛameɛyɛ yɛgɛziduulas. Nadu nijo aloo yakutuyɔ wɔɔdiniɔ ɔfɔna dzimebla. mekpono mɔɔdunu iyɔ. Eduni afɔnadu s e ɛkɛdini du ku wrakɔnɔɔgɔ nasala: akumu akɛdefu kɛfunafun ku asala labweyɛ. Kemadu kemahuliti tiedu du asaleyuiyo tela mafunezu imedzie ladu, mays asale kadu tiya tiya komua, kalie nsulii kome yaksonu imedzie smati. Mekuwani kuwanu nasitiise imedzie lafa.